په اوس وخت او زمان کې د خوړو په اړه په پراخه اندازه بې بنیاده او بې ارزښته معلومات سته. ځیني خلګ وايي چې غوښي تاوان لري، ځیني وایي چې غله جات لکه د غنمو ډوډۍ تاواني ده، ځیني وايي چې شهم د انسان د پاره زهر دي. دا ټول غلط دي بلکی د انسان بدن ټولو شیانو ته ضرورت لري او باید په اندازه وخوړل سي تر څو انسان صالم پاته سي.